Waktu ada acara tuh keluarga, kite bikin liwet dan nasi tu. Makan nasi di daun pisang. Liwet itu pakai nasi, ikan teri itu. Pake bumbunye tu salam, jahe pakai sedikit itu. Cabai minyak pakai liwet itu di majikom. Kite ngeliwet banyak orang tuh. Ada tiga belas orang. Kite ngeliwet hampir dua majikom. Kite masak liwetan. Makanan tambahan itu tempe goreng. Tahu goreng, tempe kerupuk itu. Kalau udah gitu, <hesitation> tambahan itu ada macam-macam makanan. Kalau kite suka masak genjer itu enak banget. Dulu nyarinye disawah nyari genjer. Sekarang sih udah langka juga genjer. Kalau jarang ada semua itu genjer. Kalau mau ke pasar, ke pasar juga bentuk itu ada. Kadang-kadang ada genjer. Kalau ada, kite beli itu genjer. Kite beli tauconya sekalian itu. Kite irisin cabai bawang yang banyak, yang pedas itu. Enak banget, mantap banget genjer. Makan genjer, ampe nambah nambah makan genjer kite mah.